<noise> lau lamaunimo lagaukae lauki lagau lamai alogai aga papiau auni'i advice auni'i kepeniau gaina advice'i lapolani'i aga advice koai paumai kepeniau ke isamo lai kai lau au akiu gaina agao gua safa isai lau eu kas, isai lau afakuau gainai safa ei magogo niniani'imaoma, magogo niniani'i gainai kekeniau aga laopolani'i, gaina magogoi aga aguagugai fagu iaoma. Isai aga lafia eu aguagu alogai lakapai aga laisai kepinauga ke isai aga akepinauga. Pau agao kopoga aga lau amau aga agao isa famili alohgai aga isamo malele auga akaka auga. Pau lamalele aloisai kina agao, lalao aunimai isa egai gae, gapigapi lecture ao alafia pyo lunch aga lapealai lalao isai egai gae efua gae aga isa safa sa. Lunch emai eai gae puo gapealai eoma aga eukaisau aunimai loliai amai agepa'a keisau kai aunimai loliai apiau alogai agamo car black agaogai lau off- side lafia kai magogo gaina epeniau aga epainiau, famili alogai aga lau ifoumo lamai lapafua. Lau muniuai akiu elei kai kaiagao ae malele aemoai aepafua. Isai kemalele emai kai aua opolai kaisai puo ei malele ake pafua kepealai. Pau oi lomai aga lomai gaina level'ai lomalele laiao aga falao fopofua eoma. Pau gaina magogoga lafia aga lau gaina falao isa koa famia, eu pagua alogai eu agofa'a a alogai lausa akau akaikia femia malele fagagai laonia. Pau gaina lakapaisa elao lamlele elao eu gaina inipagu first inipoga gaina agai maifa inipo fa'aniauyga inipoga aga lalao lalao lapafua lalao lapafua eifa aga eu malele pinaugai lakapa feloi elao kai feufeu afui feloi lai kai gaina nini magogoga lafia aga epakapulaniau. Gae moku alogai agao agao eisai la'agu agao egai la'agu lalao agao egai la'agu kai lau lalaolamai. Lapakapulaniniamo elao gaina magogoga lafia aga elao fapafua laoma kai elao aga eu malele afa. Akeogeisa iamalele lalaokai emai eu inipo inipo eke inipoga second year gaina aga emai eu inipofua malelega examina alapafua inipoga agamo malele afa lai keoma outstanding elelai pauma eka puo akau keafilaisa mo gae lapealai aga magogo gaina lagu laopolaga aga kina agao famue falao gaina magogoga still minouai ekae aga falao fapafua. Egaina fafia ke lau muniau kai eagaukae emai aga gaina magogoga iopogamo fapienia iaoma ke gaina time aloisai lapealai agu ke lau akiu e'ele agao ke gaina ninianina mo lau akiu gaina lapenia aga ke isa safa iopoga mo ekapaisa pau emai pau afagamo agoa inipogai pau inaina inupoga aga ega inipo oiso ekapa ke gaina agoa inipoga aga ega inipo pani agepafua. Puo akina elau akiu e'ele gaina gaina niniainina lapenia aga emai lapaina inipo emai aga lapaina lau gagkoa gakoa lapealai alafua puo oi pau inamo aga oi chance laofia aga oi folao laoma. Gome pau aga felo emai oi eaipenio laoma. Gapuo gaina magogoga agu lau kepeniau aga megamegai ke emu laomaisai egai mega laomai alokai sama gaina lopolaha alolao aloafia magogoga aga kepeniao ke oi emai agamo gaina alapafua ma lamai pau lague. Gapuo kina agao aga magogo gaina still minouai ekaega falao fa'achieve laoma.